Fomba <hesitation> fampesana filtre à eau a de ny fitre à eau a de za- a- raha entina andeha agnadiovana rano de izy ndraika misy etazy maromaro aminanjy de etazy vaoloany ôhatra asina karbônaty de atao rano de asina a- <hesitation> asina vato de atao atao fasina de m- vao filtra akao de vaotazona akaô loto jiaby de faragny de tonga amin'ny farany ambany madio tsara rano.